<hesitation> ווען איך בין געווען קליין האב איך זיך איינמאל זיך נישט גוט געפילט און איך בין געלעגן אויף מיין מאמע'ס בעט, און מיין מאמע און מיין שוועסטער האבן מיך אזויווי גע-קאדלט און, מיך געמאכט פילן בעסער און יעדע מאל וואס איך טראכט פון דאס פיל איך אזויווי; באליבט, און קעיר- ווי יענער נעמט קעיר פון מיך